أتمنى لو كنتو اعغف احكي فرنسي - لان مرة جاني دعوة عالسفارة الفرنسية بدولة من الدول ، فمن غحتو أنا الوحيد الي احكي انكليزي ، الكل الي معاي عيحكون فرنسي ، فصغتو اشون مثل الأطغش بالزفي